öimeko opaete tëtärupi kua ɨvɨakɨ yepeaiva, erei yaikatutavi yayepokua kuanunga rupi, aguiyeara yaiporara, jare ikavi vaera yaiko, aguiyeara öikomegua yanderenbiu reta, yaikatutavi kïrai ñamotïni yandero, ikavi vaera yanderembiu reta